Io zany an tsy voatery mihinana hena fogna zany anô, zegny vô hoe a misy prôtehinina aminy le raha hoaninô. Fa na dia fihinana légume io fogna aza tsisy fangarony dia efa agnisany ara-pahasalamana, maro vitamine azonô avy aminanjy.